حيواني المفضل، أعتقد إني بختاره، الحصان، <hesitation> لأنه وأنا صغيره كان في كرتون زمان يجي على سبيستون إسمه هولس لاند، وكل وحدة من الشخصيات عندها حصان وكده يكون ملون وتسوله ضف- ضفيرة ويهتمون فيها، والأحسن بالنفس إللي بدها تتكلم كان ف من ساعتها وأنا حابة يكون عندي حصان وأجرب أركب خيل وتكون هوايتي يعني، و <hesitation> وأجدر أتعامل مع الخيل وأروح وأركض فيه وكده يعني.